Pues este njakan nuuti njaxa'a chikanda nuti nuu, njakuni este nakuyani ekakiti kakiti nrivi ndee yikuava kuanta ñuti yikuan ha njade onde njade kaxa'a tinduti njaxa'a xa'a xa'a takati dinduti nja taka ndexu ndiduti nuu nuu hora <hesitation> kaki kixii yikuan he notakati yikuan, ndeno ndeyikuan ndee he katuti naxangua naxati yikuan naxa hora tuu <hesitation> xan kiti xhii yikuan kototi nrivi yikuan ndee yikuan dee kiti kiti yuan nde nrivi kiti xhinia xoni xoni xoni kiti tante ka'a takixe ajan xona'a kuu.